Tikuche vana ta kuté inchendó nrinrutiá ni chedá'a la yukú kuii, té ni ñani ché deen ñoña nakandó ní ho jon nati'ó kani yée ndinina chí chedaño xhí.